المكرونه بالفراخ والخضار-بسلق المكرونه الاول وقطع الخضار قطع صغيره زي البصل والفلفل والطماطم-وقطع الفراخ شرايح صغيره واحط البصل الاول علي النار واحط معاهم الفراخ يتشوحو-وحط بعديها معلقه صلصه جاهزه-واحط بقيت الخضار واجهز-نص كوبايه ميه دافيه عليها ماجي واحطهم علي الفراخ بالخضار واسيبهم يغلي خمس دقايق وبعد كده بحط عليهم المكرونه